د غرونو وزې په غرنیو سیمو کې ژوند کوي. دا وزې چې ورته مارخور هم ویل کیږي په عمودي توګه لوړو او ښوي غرونو ته خیږي. د دې لارې دوي ځانونه د نورو داسي حیواناتو څخه چې د دې ښکار کوي ساتي. دا وزې د پاکستان په ځینو غرنیو سیمو کي پیدا کیږي او هلته دوي و غرونو ته په عمودي توګه خیجي تر څو ځان د وحشي حیواناتو څخه وساتي.